Ireto avy ny karazan-kazo fantatro. Ny aviavy, ny amontana. Ny hazo fanaovana fanaka toy ny andramena, voamboana, ny kesika, ny kininina. Ny karazan-kazo fanaovana fanafody tahaka ny kininim-potsy, ravitsara, ao ihany koa ny hazo malahzlo, ny akasia. Ny hazo <hesitation> hazo fihinam-boa tahaka ny ampalibe, ny manga, ny rotra, eo koa ny zaha, ny hazon-dandy, ny kapoaka ary ny hazo fanaovana haingon-tanàna toy ny laingomena.